<noise> toh – toh Haŋkaŋ magase bara ga dijidai, nimudu ka guna dingin dinga karate nigi diji guna kate baŋkaŋ sindi diji da waŋkaŋ gonda isi saba, zam digi tusiyaŋ wane da baŋkaŋ maŋchi diji tusiyan waŋe isi saba. baŋikara borino niga dino daŋga amaŋ bori dimaŋchi ni duno kiguna kadi gaŋimadi nikarara talisino ga nimaguna, din sinda zakaŋ ago habu neraŋte damaŋ baŋigabi madai kaka kiguna abisa hiyaŋ imanne isihi da bani gwarai gono baikulno gahi afoga zam bora kaŋga nigokwai hi inga bumbo agate haŋkaŋ haŋe asinda kagaka kahi niga nidimo isi bora gaŋji hiyaŋ. Idunyoyobon da baŋi gwarai gono, naŋkulkaŋ baŋi gwarai gono no bara gahi, hiyaŋsinda tali, dibora hidai baramasi barakwai jina halaki ase, zam ifose asibori dinna jina halki ase suba dinkwai ka ha aginno asinno ifo sobbaise ba ninno nisi boraŋo ba ninno nisi boraŋo zam ifose nidi hinkunadai aŋa halkin se suba maŋchinga kwai daino, inga bumbo aga dino daŋga dayyaŋwo wiya magase, toh da hi ninmo dawaŋ dinma ane inga waŋo sara kwaikadai ka ingamo aga hiniga, wadin kachi gwarai wadin kichi idunya gwarai idunya gwarai maduka bori magase no igahari te zam di dinsa te dinsidai diji ka guna nikaru bumbo asi bori.